Eo am ropolo eo rao mampiasa tôbily fagnateram-bahoake. Le drala laniko amizay, eo ho eo am Telo aly ariary eo.